ଦ୍ରାଗରୀ କାଲ୍ପନୀ କା ବାର୍ଥାଲା ପର ଜାରୀ ରଖନତୁ, <hesitation> ମୁଝେ ଆପନା ଖଵିତା ଉଡୀ ଗୋଈ ବହୁତ ବହୁତ ବହୁତ ପସଂଦ କରେଂ। ଯହାଁ କୋ ମୁଝେ ଆପନା ପଚ୍ଚେର ପେରୀ କୀ। ଆପନା ଖଵିତା ଉଡୀ କୋ ଲିଖୀ ଜୋଂଦୀ, ତକୋ ମୁଝେ ପଡିଯା ଗୋ ବହୁତ ବହୁତ ଲାଗେ। ଯହୀ ଜିନ୍ସାଟ ମୁଝେ ଆପନା ପଚ୍ଚେର ପେରୀ କୀ ନହୀଂ। ତହାଂ <hesitation> କୁହା ଜାଯୀ ଶୀ, ଏବଂଗ ଯହାଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହାନୀ କୋଯା ସୋଲୀ ହୋତେ।